Väega huvitav küsümüs. Ega kui om nii korgõ, et lausa pilvist üle, sis väega pall'o võimalust ei olõq, aga äkki ma saanuq määntsegi lipu vällä pandaq, et säält om nätäq, et kiäki om sääl seeh lukuh, kinni.